Ye, zava-dehibe ho any tanora ny mianatra eny amin'ny oniversite satria afaka mandalina an'indreo zay nianarany taloha tany amin'ny lisea sy tany amin'ny kolejy izy ary koa mandalina ny hoaviny iray manotolo zay mbola eny amin'ny tontolo oniversite no misy azy.